Sensa de quelle leve i cangori saieivan façile preda di atri animali. Con quelle leve se demoan à sätâ à erta veloçitæ e à crovî di chillòmetri. Se sa che l'Australia a l'é un paise arso e pericoloso. Con quelle leve i cangui van in çerca d'ægua, in çerca de mangiâ e se protezen.